जे कुक्री रो तिन्हुंग भी एक पक्षी मानू चाहे चे। भी तिंद्रा भी पक्षा रो तिंद्री भी एक चेम्टी रो चे। भी तिंद्रा भी पाई रो चे। तिंद्रा वजन नु कारण नी उड़पाई नी चे। तिंद्रे पास भी पक्षी उन तोसा पाखड़ा चे चे। तिंद्रे पास भी सूप चे ती ओते चे। आंड़ा पक्षी उन तोसा आंड़ा भी देई ने चेब सूप करे। ओते काई चे पक्षी उन तोसा रोहे ने सूप करे। दाना पक्षी उन तोसा खाई चे। तिंद्रे पास भी पक्षी उन तोसा मानु चाहे।